حاول ما أمكن تركز على الطواجن ديال الخضرة وعلى السلطات، الشلايض منوعين ولي يقدر يكون فيها حتى الفواكه، وحاول تجنب المقليات والحاجات لي فيها الزيت بزاف، أوكي؟